अगर मैं कभी अंतरिक्ष स्टेशन मा अकेला फस जोलु ता मैं जे कामो ते वो जयू वे काम ते निपटोलू अर वे बाद मैं डायरी लिख सकदु छो नया-नया एक्सपेरिमेंट कोर सकदु छो अर धरती पर संपर्क कने कोशिश कर सकदु छो।